San nan in daramma tambazai nen tambazai da dlama gara kaki wara narram amman atukuma dabune gara bai kaki akurna dabsho bai tambafai kabine mardaci kan ka sabdi kasabdin kane kan ka nayi iguguyak kanayi guguyak nen kan ka zati ko kuma kan ka na yi ikun shinigu dik bewa na gɘshaci baricin kan ka dlami to in ka slaminen dlamgara ɗai kan ka makɘ aam kan kapi tambazai gu ikunu dagen sau ka bari nen gyid nen wara deu iricin dari gegam da dawa mushin ikunu gada kanka mu taste i miyyaci ikunu tambazaigu kaye kam nen kadawau ka piwu kan kayi naci na atu atune tambazai.